घंटी, घंटी एक टोपी के नई से रेवे, जिको मुंडो तो टोपी के नई से चवड़ो रेवे। अर मुंडो अद्दर रेवे <noise> जीपे कड़ी लागी रेवे। ओर घंटी के बीच में बोल्ट बांधे तार से। फेर आपन ऊ घंटी ये पकड़ के अनंग उनंग हलावा जिसे ऊ बोल्ट, कई-कई लगायो जो अनंग उनंग भड़कावे। तो ई प्रकार से घंटी में आवाज उत्पन्न होवे, या घंटी बाजे। अर घंटी <noise> नरा तरह की रेवे, बड़ी घंटी भी रेवे अर छोटी घंटी भी रेवे । बड़ी घंटी मंदिर में टांग देवे बाहर। ओर छोटी <noise> घंटियां ने आफ़न भगवान की आरती काम ले सका। ओर उसी घंटियां भी आवे जो ढांडा डोर के बांधे। <noise>